Minyin a, mebɛpɛ dɛ mo dͻfo bowu anaa emi m'ewu osiandɛ, musuro dɛ mebɛdan mo dͻfo no egya a obosu ahaahaa na mbom emi dze sɛ owu gya me a, minyim mbrɛ mobotum m'ayɛ. Memmpɛ dɛ mebɛhyɛ no yaw pii osian mo wu ntsi na emi dze owu gya me a, mohu m'akwan na mesi nketse dze atweͻn moso mo wu.